Mbasu duuniyo, daama naa be nən da bi bai sai dai kaanadi ldan ka dlamu naa kaanaadi nən, to dək be waaka ka buƙatau naa ankal naa gazbərr yuwan nən, to kaa naa di aa bi dici biwu. Amman rashi kaanaadi atu aa ɗi matkam naa da bai, amman ka dəma ha- kaa- naadu nən, nda vəji nda tlayi dək be waarra nuuba ci tənu, muula aa ni di ci atu, amma rashi hakwu aa raka rabo ngum, domin kaa aikatata beɗagai mi waarra da ci naa aɗa be mi waarra ka biwu gu. Gusku mbasu jigaɓ gu nda dlama gara kə kəmarr gu bin, ai nda dlama gara ngum bai. Amman naa ankal naa ankal, gurku mbasau wa təku dək wa rakəneu butkəna wa ike du ii ri ndaawa marmamin nda dləji aɗa tən. To amman wamau jigab gu dlamen kakancin don matkam kunu gu ja baja dlame bai, amman nda tatkə di ja kalkal lawan tən da ka raa kan da miya mafgak shin sendo pətu jaakuwaci naa sono ci ka pəti ami ci dolle ka rakənyi. To amman gusku gudai dadəgəretən, gara naa haƙwi, so kaakasku de dima kuwa nən amu, ko nən anenbai wa badu. Nən ancu bin da mətan gəri ko da tlən gɗri da laridu da rəgən gəri amman kaakasku da diwa kuwau. Kuma kaakasku gu. Gusku matasa tlatla gəshak shi fuu maa aa dlama kəmar gu təku, ai aci zəga naa be aci aa dlamau sabo naa kaasu təku kaanaadu nda lawan gara bai, to amman atu aa ni naa be gaawa. Don ka bi be bi pa ənde ka nəpku naa kaanaadi bim. Abən təku ngum kaa ta gara nən seka nəɗku naa kaanaadi sannan kabi ka ci atu. Donka bə du aka aa baka ci kaɗawe miya ci aka aa bakaci. Amman ka dlamu naa hakwu nən ka ta du. ka ramu naa ka mpi kaa dəmi garan, ko be ɗagai aa ni da tlatli naa ci da rimu shine be waarra aa dabte wa naa rashi kaamaadi nda ci naa atu gaaɗau bayar atu ye da nda nəbka naa kaanaadin da aa dlaman gara lailailai ai, amman kaa dlama lissafi naa be waarra aa ni da rakə naaci da riuuu, ko ka wu du ii kunu hankal ci bi tənu, to naa ako yaaye dəga aa ci du naa kaanaadi gu goaɗa yən ka tlayi naa ci naa awayu təka. Alhamdulillahi.